Hen zem ɗe ga̱n vwang le jap na̱, la hen ga̱ bi ga̱n shit ba, hen zem ɗe ga̱n kwal aram nɗe matna̱, la hen ga̱ bi ga̱n shin ba, hen zem ɗe ma̱ kwal aram yi nɗa̱ mugurum na̱, la hen ga̱ bi ga̱n shin ba, hen zem ɗe ma̱a̱n ni ɗe kat ma̱shar na̱ ɗe ma̱ twot ta̱, la hen ga̱ bi ga̱n shin ba, hen tong mang takarda na̱ ɗe shin ɗe <hesitation> ɗe buan ni, ɗe na bi ga̱ ɗe muan ni ka duniya. Le ga̱ bi ga̱n shin ba, hen nong to ɗe shin ɗe shap pue na̱ pa̱e naan. Kat bi ga̱n shin la wan hen, dem ɗe be lokaci hok ma bi ga̱n shin la wan hen. tong lap a sa̱ sa matna̱ ɗe ɗa̱n ni, kat bi ga̱n shin la wan hen, ko na̱ sa̱a̱m bi na̱ ma hok. Bi ga̱n shin la wan hen, hen to hen sa̱a̱m, bi ga̱n shin la wan hen, hen muan ka ta mu ga̱ gok. Dibi shin la wan hen, hen muan ga̱shir ɗe hen shap pue na̱ yi naan ka ma̱ nda na̱ ma̱ ɓa̱k hen nɗe ma̱jap na̱a̱n na̱ fe muop ma̱rab le hen bi shin ba. tong muan ɗe kiam la ɗa ga̱me ɗe ba yi, le hen bi ga̱n shin ba, hen vwan le na̱ ga̱ kasan, ga̱fe hen ma̱ ga̱fe muop ɗe vwan le na̱ yi hen matna̱ ɗe di jap na̱ ɗe di, ama bi ga̱n shin la wan tong vwan le na̱ ga̱ kasan, shep ga̱n kiak.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 Tong mes to ba tong lap ga̱sek hok ɗe shin yi la hen ga̱ bi ga̱n ba tong mes to ba tong shin ga̱sek hok, ɗe ni ga̱ kat ni ɗe shin ga̱ ɗe nang na̱ yi ɗe jap hok zak ɗe shin dibi ga̱ ƙem, ba wai mu tel ɗem nie ga̱fe bi ga̱n shin ga̱ wan ndibi ga̱n shin wan hen na̱ ɗe mes i to ka godo ko ɗe mes si tong nie ga̱fe hen a nda lu, kwai. Bi ga̱n shin la wan hen kat la tong muan shit ba, tong tabata hen tong lu, lan tong lu ma, tong ƙat a mu gurum na̱ ta̱ ga̱ shit, ko ndi shit ndibi din kum, ko sa̱ ga̱n sh-shin, ko pae ga̱n kum, ko ɗa ga̱n vwang, ko le jap na̱ ga̱n vwa-ng fanily na̱ ga̱n vwang, ko ndibi dai hen kat dai shin ndibi ɗe ga̱ taimake hen ni, to na kwa ɗe ga̱n tong ga̱ pa̱na̱ hok nie ga̱fe ba bi ga̱n shin ne ya ba, dole hen ne shin la dibi ɗe <hesitation> keeping body and soul moving. Ɗe ga̱n tong pae ga̱me ɗe sa gok yi ma, bi ga̱ shin la wan ba ga̱ tong bi ga̱ ɗe kut sak yi, sobilada haka, bi ga̱n shin a bi ga̱ ɗemen. To bi shit la wan hen tong re-engage kasan, shit la wan hen tong run kaꜱan ɗa̱a̱n d'e shit nlu ɗe kat ta̱ shin ta̱ dong ɗe bi ga̱ wan yi ndate, kolamu dai, hen shin ɗe kat time yi, hen shin kuma ɗe time na̱ ga̱ kun ni ga̱ muan tiam, bi ga̱n shin la wan, la to dagang bit lun, nƙa̱nsa̱a̱n ma tong shin hen ba, ama by the time la shin la engage kasan hok, to bi ga̱n shin nok anita̱ ɗe ƙat mu gurum na̱ ga̱ shit anita̱.